Nondi ma kanaa yendi kranoyi do konjorko, wuyi kanaa nondiwa njorikia keraku: ayi klan kranoyi kedoyo? Awo kanaa klan kranoyi kereyo adi, awo la muhim muhimiyediwa, ngulsunon? AWo kanaa klan kranoyi kedeyadi aa la furaturuwu mayinayedi, awolayediwa ngaayo ngulsuno? Ilimdo kanaa klan kranoyi kreyo ti, ayi klan kranoyi kreyo Awondo kranoyi kreyo ti, ilim ndina walla, kra adinde kranoyi kreyo walla, awo la siansiye walla siansiye walla ayi, ayi klan kranoyi kedoyo, awondo kranoyi kedoye nondi rundo do kranoyi walla kamngeden ndoku da kamma kammanuma ndoku kratua walci awo adiye dullunga maniyi kedako. Dayi awa coron intere herra yedi fayide sideyediwa yendiro izin sodona, nondin ndoku da kranen